Ai, ai tar tur pa rarate mila van pa, taem a lun atinge re kokong avan pa ilar nung vinan, ilar tata i balaure mila taem enang ivan pa i ambar kaun a numila tata, enang i van pa itaulai ken. aii numila tata i balaure mila. Numila tata i balaure mila tuk mila ngirngir, i pere pere tambar mila mena nangana tinama ionge mila anan, ilar na buara na kate, nakalava mila enen, na vakare na pakul ionga mila anan ilik peraperan i tambatambar mila ono. Aii mila i wan balaure mila wan mila wan i balaure mila tuk mila artovo, enang i ambar kaun mila itaule pa aken me. Tata i balaure mila iwan iwan mila wan ap mila ngirngir mila artovo, vua kir mila varap artovo, mila re a minamal ni tata i tuk atinge, ai mila ke lar mila, mila nuknuk ma numila tata. Mila wan pa mila taulai, mila taulai rapa, mila balaure numila tata atinge ma nanalar. Ai mila balaure numila tata, mila mombo tar manumila tata tuk tata i mat, mila punam tupar ai. Mila mur kama numila na, numila vame kama mila mur la. Mila mur la, mila papalum kama tinge rena numila vame, vame kama la balaure mila. Mila mur kama nila na nuknuk na minatoto nila na arkurai nila. Mila mur kamanga, aii lar tuk kondi, avot nangandi vot lar ia ina kondi ararate. Ailar kondi, amaing vung apange a nuknuking kiti nangandi mep. atinge ot rimila, kokono lilik. Atalik ururek mela ma ngir na mangit, dala nuk pai, angir ma nundala nilaun. Aii milawan nangandi mila ke, ruru pa tinge ma pal a keruru. Mitinge mila wan arbeai manumila na pakapakana ionga ditar timbai mila ono. Ilar ia ot, nung luaina ot ia van nangandi utua ka, ia ravate mila. Wa lopa pem, wa popoko, walopa o pulik, u tuo ka wapopoko. Aii mila popko kir mila varap a pino poko. Mila vot mila borbor. Karkaruk mila tavangun melet pa, mila wan, mila poko arip pauk na marang, mila lolo utinge ma tuntun marang. Mila tun atinge ma pala tunutun. Mila tun ilar imener atinge, mila lopa. Milawan utinge ma pala nanau, mila lopa utinge ma pala nanau tar dia. Dia nau anumila na lokono. Dia nau pa ai mitinge mila wan mila kul papa nakakana tataian, nakakana, nakakana urmangit ionga mila maingan kati manumila, nabale bale mila. Aii kondi lar atinge ma manalar, aing na patpatuna, aing na lokono, aing na hun, aing na kate, aing na kalava, aing na urmangit rap ionga aen en manung nilaun. Atatur pa tinge ma taman, a wan ka utinge ma nene a pio paka, atuka katai lik atar kukuk pa tara ani. Ailar tata, aoko tar nuna ta pelet lik ia tama, atuai ia pupukur, atuai ia borbor, mila borbor, mila tavangun malet ma karkaruk, mila van malet tara numila na kakana a. Papalum onge kir milaot warap tar mila mal arip tuparan. Milawan atinge iong mila kukutur atinge mena nga kukutur. Iong na taem mila mur na ngir na vinan utinge mena pakapakana ionga ilar mila wan e. Aii mila atinge ia, atinge ma kine atinge me mila kokono lilik, iong ura melik, ura me dia tar taulai, ninga vaina itar taulai. Ai ake kama kondi a balaure anung tulua, tula vaina lik ap anung ura melik. Koke mila kariti ke koke mila, mila, mila maravuti, i maiat mila loi utinge ma pal arvalaun tar ilo na arvalaun atinge. Mitinge mila lilikun malet, mila ke lar a tinge ma nanalar. Mitinge a minaiat ia vot malet ono mila tatur malet ono utinge ma pal a. Nilaun malet tara arvalaun ia maravuti. Ai atinge ma nanalar, mila pirat, mila wok umuma, mila ing malet na patpatuna, mila ing na lokolokono urmangit rap ioka mena balana eria mila ing naa urkitikiti onga mila maingan tar mila ing tar ia maravut mila manu mila kine. Aii anumila na pakapakana ionga tar mila wan tar ono lar anumila na ngirngir na wovai na melet mila lo pul, apaka pakat wowe mila loi. Mila wan utinge, ap mila van utinge molokor tar mila, mila tok burburu na wowai, mila tok buru na korkor tar ara pa mila tar mila papiat. Mila papiat atinge mila ing rap atinama ininga mila maingei ininga mila anani manumila nilaun, numila nilaun ininga mila tambar mila ma tinama ininge. Mitinge mila van ono mila talei. Mila talei tar a talai mila arua irepotei imaingei ikuli. Milawan tar utua ma ouakare mila ingi, mila ing na barabarap, aur mangit rap iningang ariti ma nanalar, mila tole vikan mila ing. Milawan tar naronge utinge tar mila tolo a piu, mila tama atinge ma balana piu, mila mur na pakapakana ionga tata i vateten mila ono. Milawan ap milawan ot ma lolokon na vinan mila mur a nga, angir na nga mila van ono tar mila totol atinge ma balana piu tar mila lan ono. Ailar enang, iambar kaun i van pa tari vivi atinge ma kalamana, kalamana taulai atinge ai tata i balaure mila ivan, ivan tuk naronge numila na vinan utuaka utuaka ivan. Milaot van ma lolokon na vinan utua ka. Utuaka tar utua ma a tukuna mila taulai pie atinge, ai mila, mila ngo kaun anumila tata tinge tar mila ke kama mena, mur na paka pakana ionga nena numila wa me iong la reure mila, la balaure mila atinge. Ai lar kondi ake kati ake mur anung, nung me kati ma pakana kiti lar ilan kati, ake muri, ake muri aninga ariti ring, ava kapai, aravate ono maia nangandi, avan nangandi utuo ka nene, atok pa a kura hun, alo apangai kuti aravate la, dala hererap, dala hererap ap kondi na pakul kondi mula paran, mula paran tar dala, dala han. Lapuko dala balabalaguan lapuko, abalabalaguan lapuka, kondi ma rakbong dala papara papauk, dala papara tar dalawan utinge me lapuko, dala balabalaguan, dala balabalaguan atinge ma pakana ininge dalawan tauri. Ai dala ta van ot ma lolokon na vinan ot, dala ta mur ot a angir na barao na nga ininge dala murmuri, kirta mutuaina melet dala vanan ka dala van, ap dala van, dala van, ap tuk ma pakana ininge dala pere potoi ailar atinge ma pakana ininge, dalawan utinge, vanunuran ka, mep apakana ininge, anumi ninge ni tata ai vatole a balana piu, va tolo a balana piu tinge, va tolo a paka paka loko lokono, va palang na lokolokono ionge, ai vael irirak vua ma palatunutun, vatun, vatun rapa ilar vatun aia mener atinge, valopa, valopa vavan ono, utua ma pala nanau vatale, mitinge valilukun malet utinge mapakana ininge tata iravate dala tar dala ke malet ono tinge. Tata i van vua tai, e virvirit, ivirvirit pa ilopa na hi ravate mila, mula kuk na hi dala tama. Mila kuk na i iong mila rang bat ka tia ma ololar mila rang bat pa, mila lo vok nanalar. Mila lo voka nanalar i ravate mila, mula kuk, mila kuk guvai me na kalava na buara mila kuk naronge mila an. Mila tama pa mitinge mila borbor. Ai a kakaruk tata i vangun malet mila, mula tavangun mula tavangun ap dala wan. Ai mila van ma let, mila van utumaka malum mila pupukur, mila pupukur rap pa tata ia ravate ot mila mula tatur ap dala wan mila tatur melet pa mila wan. Mila wan tinge ananalar melet. A morom mila vot mila borbor, mila borbor rap pa, karkaruk mila tavangan tata itar tutun amila, tata inuknuk ngatngat pa mila i tutun a mila, i nuk ngir mila ap i tutun amila. Mitinge mila wan a tinge ma oumbap na ke ruru. Oubap na keruru ia ravate mila, a taem na keruru mula tavangun ap mula ngo ngot pa, mula ngongot pa taur dala wan dala ke ruru, ai mila pet mila ke ruru pa. Mila rap ma ke ruru mila wan uting e ma nanalar, tata ia lar ou mu la tutun tar dala tama. Ai mila tutun mila tama, ai lar numila niurek kiti nung niurek kiti wan i papakan tar kuti me iau guvai manung me. ai guvai ma nanatung. Ilar a ananatung ionge na tar ravate la ma, borbor pa a karkaruk va tavangun dala pet nagandi, ma u anumi apapalum kiti, ai u toan anumi a papalum kiti, ai lavanpa.